اول شي لازم انو يكون عندي برنامج اب ستور بلموبايل او بهاتفي، اي- راح ادخل ل اب ستولر و راح اكتب اسم التطبيق الي اني رايدة انو اثبنه بالموبايل و راح ايي راح ادوس على تنزيل و بعد ما ينزل البرنامج راح افتح التطبيق و يكون جاهز بلموبايل.